في قرية نائية كانت هناك اسطورة تتحدس عن شبح يسكن في قصر قديم ومهجور. كان اهل القرية يتجنبون الاقتراب من القصر، وكانوا يرون قصصا مخيفة عن الشبح الزي يزهر في الليالي القمرية، لكن كان هناك شاب يدعى كريم الزي كان فضوليا ويحب المغامرة، قرر ان يكشف سر القصر. في احدى الليالي تسلل كريم الى القصر مع صديقه علي وعندما وصل الى الطابق العلوي شاهد زلا كبيرا يتجول في احدى الغرف، قفز قلب كريم من الخوف لكنه تمسك بالشجاعة.